Korel ŋ duniya kə ɗakanana eh gər-gra, la wurka nana ita gwaɗa ina nasaru, la wurka na na ha gwada ina nasaru ha gwada <hesitation> baskur wo, ha gwada li ina magata tŋ safakwo, kor gwada ŋ safak na haɗu, ne kor gwaɗa safak nawo. vita ha ka sənənku kor gwaɗ ŋ safak nu, inu nda fanta sləmun gu mak da kor gwaɗa ahɗana na ŋ legos da sə nan ta haŋ wurke na haɗuwo a, haɗuwo k ɗakanan. Ahdnekad da kor ka gwaɗa ŋ legos da sənən ta haŋ. Wurka na haɗuwo m haɗuwo k ɗakanana ah dənaka da karka gwaɗ ŋ legos ŋ maka da korka gwaɗ ndeɗe. Kakehe da mogo la wurka na cacuhura haŋ muŋ vana, kol nana inna hanuk’ ɗakanana ka kehe da mogo go mak cuhurata ha nana ina hanu, da cuhural mana, na haŋ na da cuhurata, wurka nana cuhura haŋ yaŋa wo nahan ha gwaɗa hilli wo ko ndage ma nda sra ma dzeb haŋ kabga nuwene cacurahaŋ yaŋa. Cucuhurahaŋ gaŋa kabga nuwene la wurka nana, ha na ha ɗaŋ gwa lahaŋ wo nda ina duniya wo. Fuŋ haŋ ina duniya ŋ ŋguɗufa tahaŋ wo Yaŋga ma yaŋga gugla tahaŋ. Amma kə ɗakanana, uzhaŋ hiɗika ma dzava bi ina kwara gwaɗa ŋ safaku na dzeb da ghilli. Unda gula ma markunda nda zəeɗa lambini k'ɗakama, dzava bolo. A’ isəkwa naya, isəkwa naya. Gwaɗe noghi da koro nda unda ɗəŋ legos na, k’ ɗakana na marakwa nda zəɗalambini leme t’ lem haŋ. Vita skwa haŋ s'ɗ səkwa ɗaŋ zəɗa lambini ina kwara gwaɗa safak’ wo, ah min ma saskwa t zəɗalambini, warge warge s's saskwa t’ zəɗalambini. Yaɗ ma vita səkwa wo lvəza. Neɗe fara vata k’ ɗakana, neɗe fara vata k’ ɗakana. Inunda?? Gər-gra ta haŋ la wurka nda nana k’ ɗa kanana ha gwaɗa kɗa koɓa mota wo ahdəna ka a da korka na a’ mene yaghwe yawa-yawa, neɗe gr-gra da la wurka, amma k’ ɗaka nana haha kuza ga haŋ, kuze gahaŋ lahana na ina na, ina <hesitation> kwara gwaɗa <hesitation> safak nana haha kuza gahaŋ. Heneh kuza haha ɗe, hene guleŋ hahaɗe ah dəna unda t’ ps ka ah. Aga aga kahi a ha yaɗuwo hene bana wo. Aha ɗadambuŋ ha ɗowo, dadambuŋ ha ɗo wo neɗe cuhura k’ ɗakana, nda cuhuna wurka gr-gra. Ne gr-gri ni wurka nagwaɗa henu wo wurka kəg dadambuŋ ba vita slaf sləɗa maghga ha, lagala ka da vla grəeha nda səra ha haha mokini, haha mo kini aha moka lafta nda səra ha aha moka lagalakəna maga-maga k'ni njəɗa, amma k'ɗakəna na haha naya ca, haɗuwo. Vita papsa ka t’ undaha nda ina kwara gwaɗa t’ asfakna na. a haɗu ma bis wawu ca kenan, həmaka da vrata ps und ŋgane wo. Cuhura k’ ɗaka nana nda wurka na gər-gra, gr-grah, ha da gwa-gwafta nda unda cuhura k’ ɗakana wo. A cuhura wurka ya na, ka'g li dzidza t dzidzayin t kor na ah unda tala hankal <hesitation> da cuhura maghga vita cacurahaŋ, vita unda kol yaŋu mahga na mene. Shew ba mba dzaha, tala und bew dzaha dan da gana yaugh t undu nda kol yaŋu?? Dzeb na a mene unda na kul yaŋu na mba dzaha ba ɗa mog haŋ alla man hwaŋa, hwaŋa pəɗ hutafa a dzeb haŋ da gaɗa yaghwe tꞌ undu kabga nuwe ne sasəna haŋ na dzeba na tala nda dzeba unda vəma na gr-gra, haha mogo, nda avla dadamuŋ, da vla haŋ, ha kuza wo, ha inna na wo, dzeb haŋ t’ njəɗa haŋ mmn ha gwaɗa lem wu, amma k’ ɗakana na kabga gra ha hahaɗ avle ni koka kehe, ko ka kehee na, se dzava-dza yaɗ ima ɗa ma a kakeh ko kakehi. Ha ka dzaha cuhura wo, vita hadu na haka da cuhura wo. Zamani na zamani na nana?? Na da cuhura wo. Nede gr-gra zaman k ɗaka nana nda z gr-gra zamani wurka zamani wurka na. Hal hahahahaŋ mene hahad avli ni ci yaɗa haɗuwo a'a’ ha haŋ nda mee e haŋu muvanu da cuhura ta haŋ muvana kuma ɗamaluka ta haŋ muvana, amma k’ ɗakana na vita und tala haɗu na, a'p yaɗ ma ka kehe da dzovi nana ina nana ta haŋ damata a'a nana kob na nogh dada muŋ wat'va dzov kob ŋana nigh dadamuŋ, nogh dadamuŋ ve ha nogh wo, harame wo ha haram wo, kə ɗakanana ina gula'a vita harame na vita ne pa kaghi, ne pa kagh mota, ne ps kaghi bas kur, ne ps kagh, ina kor gwada m safaka. Dzebta da ghili kabga nuwene kabga dzava naya inna haya kabga nuwene kabga dzava, amma wurka ha ɗaŋwa t’ haŋ nda niŋa nana inna hana wooch wruka njəɗa tahaŋe moŋ haŋ kabga nana na lamuŋ inu nda noghi t’ kaghini lamuŋ, eh nana duniyana nana eh dzlavanta kini ina dzidzi eh ina dzidz ɗughwana kag lamuŋ na kooh mbete und ŋ duniya vita zlava-zlaka ina dab na. Vzla slava sla kat’ həga na aha həga da slava t’ kaha agi na lamuŋ. Gəmsa weɗe eh zla vanta keni ina dzidzi da mog keni ina ker haɗa na ama vita zlavazla veŋ t’ keni ina dzidzi, fake-fake eh dughwan ba makim, ha dughwanu makwu, ziyara na awa maga eh koranta kəni seh hap gajiŋ <hesitation> mene ma kwara gwaɗa, t’ safaka a’ ha koɓa mota wo, ha yaɗ dzebuwo a ha yaɗ ina na wo ha eh magan tekimi mun vana. Cuhura la wurka na muŋ vana bewo, cuhura meŋ n la wurka na dughwana gugla t’ haŋ nana, hal da haɗafta wo gugula tahaŋ nana. Gamsa weɗe lamuŋ kəri nda kaghini na na gamsa neɗe inunda fara-fara ala k’ ɗakana kəm nda la wurka gr-gra. Inu nda fara va ta inu nda mogu k’ ɗaka nana nayiŋ zhalina nda duhulha, wa ama-ama-ama-ama-ama slava amma slava ama slava gəmsa neɗe kori nda kaghini lamuŋ amman. Amma <hesitation> ina nda mogal <hesitation> wurka kəm nede ɗughwana gu ma muŋ gunfta, ina wurka heɗeka, ina ɗakana heɗeka guma muŋ da dzov ina ŋane kerhaɗa, a ama ŋgabla a dadamuŋ dzamma, alhamdullillahi inu nda kori kəm. Dadamuŋe sənənta t’ kaghini ma sasəna kəni lamuŋ, sasəna kəni. Ko mbete undu vita kakna <hesitation> kagiboa, vita kaghe inu nda mogo daha kakna, nana ina na mon daɗe na a dʊhwan bo se ina ɗe mogi da mogi na kakehe da mog. Vita mamaga movana uzhaŋ na uzhaŋgah ma da mon mimvana maka. Kor biwna eh maganta kəni inu nda mog mog kə rha na kəɗaka na ɗughwan bo a'a’ ɗughwana amma kə klenta kəni səemah e klenta keni səema awa kla <hesitation> mokini mokini guleŋ na awa kla ina dzidzi ina dzidzi ɗughwana. Vita zləevazla kəni ina dzidzi na ha da kərhaɗu